ऐम्ब्यूलेंस का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा आपातकालिन स्थिति में मरीज़ को अस्पताल या अन्य चिकित्सिक सुविधा तक सुरक्षित और शीघ्र पहुँचाना है। यह एक प्रकार की आपातकालिन वाहन होत है जो विशेष रूप से घायल बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए तेजी से ले जाने के लिए डिज़ाइन की जात है। ऐम्ब्यूलेंस में अक्सर एक चिकित्सक टीम होत है। जो मरीज़ को अस्पताल में पहुँचाने से पहले प्राथमिक चिकित्सा उपचार देत है। जैसे घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार या साँस लेने में कठिनाई के मामले में ऑक्सीजन देना। रोगी का अस्पताल तक सुरक्षित परिवहन जब किसी व्यक्ति को गंभीर चोट या बीमारी होत है। तो उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होत है। तो ऐम्ब्यूलेंस सुरक्षा और आराम से अस्पताल ले जात है। ऐम्ब्यूलेंस में चिकित्सा उपकरण और दवाइयाँ होत है। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, ऐसिडी, इन्फ्युजन इत्यादि का उपचार मौके पर उपलब्ध होत है।